I have three important friends, one is twenty- one, ley other one is thirty thirty, and ley other one is is twenty- twenty- eight